Hevidiso iheveran'olo bosy: misy olo mihevitry fô misy bosy ampiasaina mpamosavy, surtout bosy mahintiny. Ave misy olo koa miheriitry fa- mihevitry fa misy bosy mitondra aretigna na atao hoe allérgie sy ny sisa.